अपन सब जाना ही है कि कला कई होवे कला एक प्रकार को कौशल रेवे। सब व्यक्ति में कोई न कोई कला तो रेवे ही है। कोई में मांडना मांडवा की कला रेवे, कोई में चित्र बना बा की रेवे। कोई में कपड़ा सिल्वा की कला रेवे है। मानव के विकास में इन सब कला को होना घनों ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये सब का घणा उपयोग होवे। सब में कोई न कोई कला तो रेवे ही है इं मानव का विकास में कला की घणी बड़ी भूमिका है। <hesitation> कला के द्वारा अपन कमा भी सका ओर अपनों जीवन आसानी से चला सका।